:Mor zorn zen zorn bo,:mor 'on :sorn on, 'on 'wluh 'nyinor :yee' 'on 'dle 'yuba dih, :yee' 'on 'gborlor: worn-dih, :yee' :mor 'on 'ye deh beh 'on di, :mor kan :kpan 'i <hesitation> 'moeh-a 'nyne-' :kpa :nyne me-: 'de kpan 'i-', :mor 'on kan kpan 'i, :yee' 'on 'duo: 'an 'jlehn-' :yee' 'on kpa 'o sobu' ken 'on? <hesitation> Kpa 'ni, 'keoror' 'keoror' 'keoror' :yee' on soan eh, :yee' :mor 'on :forn :mor deh chehneh-' dih :yee' 'on m u 'de garden, <hesitation> :mor 'on mu 'de :dhlun-', :yee' deh-a klehkpeh :en :ne-a 'de, :yeh 'on :korn 'on 'ye-a 'dhu, :yeh 'on :korn 'on 'ye-a :peli'-dih :za, 'dekorn: :yeh 'on :korn 'on 'ye-a 'i gba-dih: :ka en se-a 'i :dhie:, en klehkpeh 'pan, :kpeen klehkpeh, <hesitation> me-: 'an mu, :yeh 'on 'beh-dih:-a :yee' me-: on no 'do <hesitation> zorn :weh-eh bo. :yeh 'on se-a 'beh-dih: :yee' 'on 'tali-eh dih :yee' 'an-a' <hesitation> deh-a klehkpeh 'on 'ble-a eh-: 'dhu, :mor zorn zen zorn-bo:mla. i, zorn- bo, :mor 'on 'ye deh 'on 'tuh-dih,. :Oror' mor 'on di deh-deh: 'nyi 'on mu 'on <hesitation> :koan: deh+ 'chih 'chih :wehbeh: :yee deh :eh :korn-a dhih <hesitation> :a :baa' 'nyi 'on 'kpa+ 'de zorn :zen-dih-a :yee' eh :korn 'nyne. Deh :se 'on no <hesitation> 'on :ne 'baba', 'on :ne 'sasa', 'an 'me mor se-' 'fean, 'an 'dlu mor-' no 'gbo 'gbo, :koan: :daa or :mor nyorsoa 'o, :koan: an no-a :koan: 'o :koan: 'o, <hesitation> :koan: :mor <hesitation> nyorsoa 'o, nyor+ :on :gwle-a 'o :gwle :gwle :gwle :gwle dha 'bluhba ken :mor-: an 'da-dih nyorsoa, :tehn 'i :tehn 'i :nyor+ mo-: an 'da-dih nyorsoa, 'jlehn :on dhen :zi' 'de <hesitation> :on 'behleh: 'behleh 'behleh :on no zon+ 'sororn' 'taan :yee' eh :mor jlehn :soa' 'o. eh 'nyne :mor 'jlehn :soa, :yee' nyor+: <hesitation> on no :tehn :tehn nyor+ dhih on zela 'on :gwluhuh' eh 'da, :mor :an mu 'beleh :yee' 'do dha-a 'jeh, <hesitation> <hesitation> :yee' mu gan 'o dha-a 'jeh. 'kwla :on :ne-a 'ye or :ka or mu-a ne-:, <hesitation> :eh 'beh :mor :on 'beleh 'de or, or mu :sin-:,:eh 'beh :mor :on 'beleh or :koo: :an mu-a 'o tba-' :ka or <hesitation> :ka or mu-a on sorn-a no-', :eh 'beh or mu :sorn 'tain 'tain 'tain, :eh 'beh or mu-' :sorn :gbuun: :gbuun: <hesitation> en-' klehkpeh 'pan mu :korn :on 'ye 'yli :dbo-dih: :on 'ye 'ye, eh :mor :mor :zulu: 'jeh nyor 'o. :zulu: 'jeh mo-: :an no-eh 'de :an no nyor 'jeh. :mor :on se zon 'jeh 'ble :on :se nyor 'jeh, :eh 'kpa 'wli-eh 'be, :mor :on se 'wli-eh 'ble :on :se nyor 'jeh, :mor :on 'ble 'wli-eh :yee' on no nyor 'jeh. :yee' zon-a klehkpeh 'an no-a eh-: 'dhu, :mor ti nyni 'o <hesitation> :mor 'on yubo-eh :eh :mor eh yor-eh 'oo' 'an mu zon no 'o :yee' 'an sie ti de, :eh :korn 'de 'kpa-: 'gweh, :mor 'gweh yubo-eh :eh :mor <hesitation> :mor 'on :taa 'an 'jeh 'da :yee' 'an 'da-dih 'an 'jeh dein-a 'dei' 'gweh, on :mor 'kau, 'on :mor :zorlor'. Deh 'an mu-a no-', zon :an mu-a 'de yi-: <hesitation> mo-: 'an po :dha :due' :yee' <hesitation> :mor zon si-dih 'suh, :yee' deh 'on 'ye-a no :dha 'on :nya-a dih 'on yubo 'o 'weh. :yee' <hesitation> dhen deh, <hesitation> :a :mor :gwlor-nynor+ dha 'kmo :a :ne-a', 'gweh, :eh :ne-a 'de 'kwla 'zorn eh-: torne' :a deh :ka :a 'ye-a no, :ka :a 'ye-a no :ka :a 'ye-a no. Deh-a klehkpeh-a no- 'de 'kwla 'de :a za-ih eh :se no :gwloror'. :porluh :a 'ble-a 'nor :a 'di, 'toror' :a 'ble-a 'nor :a yau', or 'wluhj 'de 'kwla. Deh 'gweh no-a eh po-a 'yu 'ni worn eh-: poli' 'ye or :ya :gwlor :eh-: <noise> 'de-a no or po 'yu 'ni worn. :yee' deh :eh :mor deh 'jeh :mor :on mu 'de 'kwla eh-: :on 'ye 'de :za "on 'ye :gwlor :ya. :yeh :eh no-a sela: :deh :yee' :on sie-eh 'de 'weh. :mor zorn zen :glaa'e, 'an deh+-a klehkpeh 'an no en-: 'dhu, 'on :na deh+-dih :yee' deh+-a klehkpeh 'on na-a dih, :koan: :yor nyor+-a no-a :or 'on 'ye-a, :eh :mor :mor :on no-a :yee' :koan: :daa or <hesitation> mu 'yi-dih :nmor 'o, or ti :daa :on 'beleh-dih-a dih, deh-a 'jeh :on 'beleh-a' :mor no-a 'o eh beleh-eh, :oror' ti :daa :en :on dba-' :mor :on no-a :on chehn-dih-dih :oror' 'chuh :daa 'de on 'di :mor :on po gle 'yli eh mu 'yi-dih :nmor 'o, :yee' gle :dao: eh mu gle 'jeh no 'o. En klehkpeh me-: 'on po :dha :due', me-: mor zorn zen an na-dih :porluh-dih. :bhala'-an 'jeh :daa, :mor 'on :sorn <hesitation> 'an 'dhu :bhala', :bhala' :ka 'an no-a or 'dhu-a, :ka :bhala' kalu 'beh-a :ha-: or bi beh, :yee' :yor :or :ne-a 'o 'an no :bhala kpalu :due'. Eh-: nyor+ :on :torne'-a deh :dhu :eh :on no-a deh 'dhu nyor+ :Yee' dehn on :torne' 'on eh-: 'an no. <hesitation> :eh :korn dhih :eh 'wee', :eh :korn 'dhih-eh 'wee', <hesitation> dhih 'an no-eh eh-: 'dhu, <oughing> :ka on 'da 'on 'ye eh <hesitation> 'dhu-a no :ka-: 'an no eh 'dhu-a. :yee' <hesitation> :mor eh 'dhu 'on no-a 'o eh 'dhu-a, :yee' klehkpeh, klehkpeh :kpeen deh 'on 'dhu-a :yee' dhih :eh :korn-a dhih 'de 'on 'dhu-eh :yee' eh :korn 'nyne. Jorwor :mor 'on po 'de :bhala'-kpalu:+ :dhoo:, 'sororn', taan, 'de 'bie' 'di, :yee' eh gweh :ka nyor+ :on :ne-a :meheh'na 'de :on pa-a 'de 'gbu :due' 'di 'de :on pi-a dih-a 'corbuh+ 'sororn', on :se-' :dbo i. Eh-: :korn'be 'kpa :bhala'-a 'dhu-a, :mor 'on :taa 'an :bhala-a 'dhu, :bhala' :kpalu+ :due' :gbakli, an 'jeh an :tehn-dih :tehnehnehn: <hesitation> ka 'an nu 'an-a'a: :bhala'-a 'duh-a. :yee' 'do dha-a 'jeh :mor eh 'dhu peleh-' :yee' 'an 'blu 'bie' <hesitation> 'de glu 'bluh :yuh :on :ne-a 'de 'de 'an :za-uh 'de 'an po-uh 'kwla 'de 'an 'duo 'bluh 'sluh :on ne-a 'nor kpuhbuh 'dlu 'de 'an po-uh 'de 'de 'an po 'de peleh-tu; :mor :on 'dhu peleh :mor eh no 'chuh+ 'sororn' taan, :mor 'on 'dhu 'an neh :an mu 'da, eh no zon. :eh :korn dhih :eh 'wee', :ka 'on no-a eh 'dhu-a' <hesitation> ka eh no eh ku. kporlor-: :teli'-: 'beheh-:, :gbobeh'eh-:, en klehkpeh, :koo: 'i-a klehkpeh :ka :on no- or 'dhu-a ka on no :sorn. :yee' :dhoo:,, 'An duo 'chuh+ 'sororn', 'chuh+ taan, 'chuh+ nyieh, <hesitation> 'do deh+ 'on 'dhu-a <hesitation> en ya-dih gbabo-eh bo. <hesitation> deh :on 'dhu-a :yee' eh gweh 'yu :dele', :mor :on 'wlu 'yu :dele' :mor mu-or 'pean' 'de or 'ye :gelor-nyor no 'de or 'ye :on deh 'nyi :on 'ye di. <hesitation> eh-: 'kpa 'dhu-:, kporlor-: :teli-:, 'beheh-:, :gbobeh'eh-:, :mor :on 'dhu-ih :mor :on 'dhh "weh 'de, <hesitation> 'on yubo: :koo: 'weh, 'on yubo: :peli' 'weh, :mor :on 'da 'o, :yee' :koan :on no-a, :yee. dhih :on no-a :koan: <hesitation> en :se-' 'nyne :korn 'i :an mu :koan: 'plo :no. :yee' 'an <hesitation> 'an deh 'on 'dhu-a, deh 'o deh 'on 'dhu-a, eh 'on po-a 'de glu <hesitation> 'an :porluh :ne 'de eh bo, 'an 'yli :ne 'o eh ken, :yee' 'an son :ne 'o eh 'bhun, <hesitation> eh-: 'dhu :koan:-a'. 'Yu :or :ne-a 'nor :a 'dlu :or pobo-a ken-dih :or 'dhu-a :baa', or 'yli :ne 'o :a ken, or "porluh :ne 'o :a bo, or wlu :ne 'de :a :dou'+, :yee' :mor eh 'dhh, <hesitation> Deh or za-' eh se 'o :on :gwlii' pa, :yee' eh no-eh an :dou'+ :ka 'i. :yee' :mor eh 'dhu deh or za-a eh pa 'o :on :gwlii' :yee' deh or za-a' :yee' :an worn-ih 'weh, or 'da :a no :koan: 'de :a 'ye deh di, :mor :gwlor-nyor :or 'da :or :se-a deh no 'i, :yee' eh :mor :mor 'ylii-nyor 'o. :on 'bei'-a klplan zu 'de 'an 'ye deh, 'de an 'ye deh, <hesitation> 'de 'an 'ye 'wli-eh:. :mor on kplan zu 'de an 'ye :koo:, 'de 'an 'ye 'peleh, 'de 'an 'ye 'beheh, 'de an 'ye kporlor, 'de an 'ye :teli, :yee' :on :mlor :on :dhe-dih 'suh, :mor :on 'ye :on 'be :yee' :on 'da keen kpeheh:, enhen, 'yu :daa or :korn mla, :yee' :an po buh+ glu :on 'ye-or deh zon-' no. :eh :se :a :baa' :or po-a dha 'bluhba ken or :koan:, eh :mor 'ku :baon'-a :koan: 'o :an no. :yee' deh 'an 'bhorn 'on 'ye-a :za eh-: 'dhu, 'de nyor-a 'be 'kwa 'de :an 'chean'-dih sela-deh+, 'de nyor-a 'be 'kwa 'de :an 'chean'-dih deh 'jeh. Deh :eh :ne-a 'o :eh 'sleh-a 'i, eh :ne deh zon-' eh se :ybeh-dih:. 'de mor deh :eh no-a 'o :eh no-a deh zon, eh mor-: 'dekorn: 'deh :eh 'sleh-a 'i-: en se :ybeh-dih:, en se :ybeh-dih. :eh :korn dhih-eh 'wee', :mor :on 'sleh 'i :yee' :an 'bhorn :On 'be :dao' or sei' 'sleh, :yee' :mor :on 'da-a 'o, <hesitation> or :mlor 'yi 'sleh deh <hesitation> eh se 'o porluh ken :ne. <hesitation> :eh 'kpa zon+ :a no-a :naa, :mor on 'da zon 'si-' dih 'o :mor :on taa 'beleh: dhih za, nyor+ nor zon deh se 'o on :porluh ken :ne. Nyor :or koan-a 'o :porluh ;en zon deh :ne-a :mor :on mu 'de or bo <hesitation> :yee' or :porluh, on 'pehn-dih, dha-a 'jeh :on :ne-a <hesitation> zorn 'o zorn, ti 'o ti, 'do :dha :on :ne-a <hesitation> 'de or gweh-dih or yi :on bo. Jorwor: :yor :or :ne-a 'o :or :korn :gwlii' eh se-a pa :mor :o n za-ih :yee' or po on :kornneh, or :se <hesitation> bhorn :dha :on :ne-a 'jeh or 'ye 'o dih 'si. :eh :korn dhih-eh 'wee', :on ne-' :za 'de or bo or ne 'worn. Or se-eh no 'i, :yee' dhih :an za-ih :eh, eh 'o. :yee' 'an :koan: :or :korn-a klehkpeh 'an no-a eh :mor, :mor zorn zen 'an bale nyorsoa dih, nyorsoa, 'yu :or :ne-a 'nor :a 'dlu <hesitation> :or 'dhu-a :tehn 'i :tehn'i nyor, <hesitation> 'de or b 'de 'an po wlu glaa'on, zorn bo, :woopi'chih'chih'lih :mor zorn zen, :mor eh ta s